<hesitation> Indroa isan-kerignandro zaho a mihinana amin'ny hôtel a, a le refa wenkend iny le zoma sabotsy iny zaho mihinana am weekend de hôtel farany tiàko zao a soupe Tamatavy ambohipo a, de extra pizza a Manakambahiny a, de gastro pizza Analakely.